عشان تغير إطار السيارة أو الدراجة، أول شيء تأكد إنك في مكان أمن للسيارة، وإرفع السيارة بالرافعة ،وفكي المسامير بإستخدام مفتاح العجل، ثم شيلي الإطار القديم وحطي الجديد، شد المسامير كويس ونزل السيارة للدراجة، فك العجلة من الدراجة، ثم شيل الاثار القديم حطي الجديد مكانة وتأكد من إنه مشدود تمام.